العطلات الوطنية في السعودية تتضمن عدة مناسبات مهمة، أولا في عيد الفطر اللي يجي بعد شهر رمضان ويستمر حوالي ثلاث أيام، بعدين في عيد الاضحى، اللي يجي بعد مناسك الحج ويكون كمان لمدة أربع أيام، كمان عندنا اليوم الوطني فيه ثلاثة وعشرون سبتمبر وهو يوم مهم للإحتفال بتوحيد المملكة.،هذه هي العطلات الرئيسية.